Raha ny hevitro aloha amin'izany a, de afaka mifampiana-javatra le izy raha ohatra hoe biby mitovy, ohatra hoe saka samy saka ry zareo, fa raha ohatra hoe biby tsy mitovy ohatra hoe saka sy alika, de tsy afaka mifampiana-javatra.